To irighga skina to ske luwacha kwara kanda kwakwara to naski zanna. a junkasuwagh kla. a zghe to selchaghdan kasuwa to dana selchaghdan kasuwa gabɗai chkane to nachi to kagh anaa kagh skina to azagh ndav gabɗai chkane niwanan nachski zanna au dilka damna zanna. a ikaɗwadta manna manwe hast. kawadta manna zgha a haste ai nachski zanna. a to tundakaɗwadta aida kizaghda kwara dawurad dalga, dawurad vuka da tghidan fkee dghud ghalwagh nachske to tunda kaɗwudta kam kina mani gwajdaft ghalwankwa viyaghit thaghat gole kɗaghit gole ba gwadjgaft sani manaya wyaghit gole alhamdulai gwadjgaft ghalwa zghe to nachski zanna. a <hesitation> dildagagh klwa. au wurachaghda kwarkiha, wuraghda dalgma dalgadalga, dughu ghalwama ghalwaghalwa to tunda tchini zanna. a zgha kaghkaɗ dile to dilchaghchi gole, dilchaghchi gole alhamdullai akaragi gwadjgaft ghalwa gole mak. a <hesitation> a kyayaghi gwadjgaft ghalwa dole har thatarghaghe, baghimdacha tharmas tare ngana kwakwara kihachi hni gole hava wurrdau hni goliva agatighgat Te harkmanichud salga fiche. mani salga ala ma. amdastara to kamda mani salga ala ma. aamdastare mani salga magriba, ma. amdastara to aya dghaimdada luwa hasta kata tha. awakat waikaghsaga, kaghsai luwachaghe saichaghda lwa nace aya osa gwadjgaft halwa ghuce tfaghdilka namatsske, dakihana ai aparthige zaghcha kwara manwee zgha to gwadjgaft ghalwakam gwadjgaft ghalwa nghihwad ai. gwadjgaft ghalwa nghihwude selsag ghuwa sana chakwarachee nga laɗdlana manigh hniva, lahighwir hniva, kat ana selchaghe selda nguzghe, saichaghda nguza la. ardanwud hniva saichagda nguza aya hazta. a. nana a gwal hagwud sghaya manwee hazta kat ana chinaghi batbat chkane kata vyaghaya vyaghista gasinan vyaghista kat zaghdida yarwa, zaghdistada yarwa, kɗaa wiyah kwilchagh baghi gole. abaghighch kɗaa wallai haramkanahcha nghin kanacha kwakwara vinaiviyagh nachski hnee, zɗa nachski kwarta hnee Kiha hnee hava waitarsagvagha ai gwadjgaft ghalwa kazaghdida yarwa zaghdis-stada yarwa kata kthaghrram danga kthaghrrastam danga aya vag wuɗiff manighfa kai vagwuɗiff manigh mdanga, ngawud lahighva ngawud mbarzaighva ngawud manigh kiha hniva ficha dughudagcha dad buhari dafta mlik chkwara nachla. a ghannifa kai a fich dad buhari daftanach mlik ghanni kina nachla faraghuwa to gashinan zaghkana osa gwadjgaft ghalwa vazaghkna. selna selghkana gashinan gole tharghaghn yayghuwa thatarghachaghanga yayghuwa kagh thargha nai nai baighuwa nai nai vjir chagha tharghaghan vjir chagha to skina thaghanneto ammawayarnikan gwadjgaft ghalwa kuwiyah juwa titchinda manakiman kwakwara dasiraki muguntaghe kachanda kanda nɗaiftagha kachaghda kada wuzai nasaraftkaghhaw to naikanai gwadjgaft ghalwa tkau to wallai ngata ghulaka skinava, ku wiyah juwatada kwaraki kwara naikanai gwadjgaft vghakagha aya in dvachaghan kwinda ngaivaka ngaiva wud lahighe manuwe ska to da selsagka manachske, da selsagka manachske Sikena chkan zaka hasel chkin chkin gabɗai chkine tongawud lahighva ngawud mbarzighva yanzu kanama gi. ana gi. aghkana yarwa kna alhamdallai wuzuzugh skichaghe naiga yayghuwa naiga baighuwa gi. ana gi. amdastar kna, gi. ana giamdastar kna ngawud lahighva nga kihava gi. ana gi. amdastra kana alhamdullahi yanzu ja. awaghda wusu wusa skichagha daghaighda wusa to nischaghankwa <laughs> gabɗai amani nischagh aure ngaghigh blaka huchag zalvo haznis gabɗai chkine mankghi aure to yanzu aya ftafich hina kna nischag sani zagh sani gole tokunahcha yagdai vgirr kwarti kwartin dgazala kunahcha malha kihakihana nischagh sane tunda nai a vgirramtab chamdakam vgirchagh ai nischaghe, nischaghe to dan wiyaha wudna <hesitation> gidaikassira kagurka baldu vjirr mtabchgurkam ai nischka, nischka maguyardika laga bgagh sirzan guyakdi laga kam, dada kwiilkagh kuyardi lagakam chacham gwadjgaft ghalwa ai, amma kaghzan guyardi lagai to chacham gwadjgaft ghalwa amma sirzan guyakdi lagkna dak chacham gwadjgaft ghalwa dghine dak nachla karagh chkansana to nai mta zgunsir titkwa zga ghighe michamda ana mbatiwe to nakthaigh barchchwudankwa bzanana dak nachla kargha kwaran gidan radio vaha tama kuwire achanchana, kuwire achanchana To amma nahma lahigh wuda mambarzaigh wuda amma ngukka ghigh sana hasta zne hazta lahighlagh zne to osa zaghk gwadjgaft ghalwa damma ngawud lahkakiva wudakawe chikamkakazgunva kinan ai amma lahkaki wuda zankana to achikamkakwud ai, wanwitamu skinacha wahalna ana dghaiwudambanne chkwar iyalwa chagiɗa gura krista sanama giɗagur jajagstara, kfe wuzagur jajaga yawe hutagur jajaga kuwiyaha hutagur jajaga amma daga fta kwarchud kwakwara skina kwakwara bugaghcha bazilcha luwahina bugaghcha bazilcha luwa hina kuwira a huwaighara gagurda da da cha kwakwara nanana managhine, nanana managhine, nanana manghineha batbatchkane gabɗai chkane to vjarnukghuwa gaskiya nai skik gatagatmba kawai naga vjarnukga krita chuda ana luwatala naimursana da masalmi sana hne tokawai kawudka ana bir rvin gwadjgaft ghalwa kawudka man addua naluwa ikamaɗwudda ghulakda wurghudafta ghwu. a hnee icha zɗa giɗaftaghwuafa kaiwallai chazɗa giɗafta ghuwa. ato gasinan kanama chada skizzghigha skida huɗi dakwakwara da skuskwagh hama kai skwika daghga Dajikathiɗ <hesitation> dbuskaskwai ski ghalnatama ngaka ghlak baghaiva amma nahcha fghwaɗ skafa blaka kadghaka hudil yaudga krista ghula krista gole kadghaika huddilyau vdanaghgule chagiɗa chkaniwud chakwara, a mankrista aure zudhina dghiwud chkane manwud aure jajag stara chadiɗa jajagwud stare kuwiyaha manjajag wuda amma daga ftafich hina mbaɗagharsta aya nintama aya ninga harnda ftaghuwa. azardaiwuda ai kawida aya wirzuda kwara dadaghmurchiva, bayaghmurchiva, jijaghmurchiva, gavdi vdidghaigh dadaghmusana hne chazzaɗa wusa chazzaɗa wusa ai to gasinanabazile asiyal chkane lilin gabɗai chkane kawuka man aduae dagan adua klada manwudavakam, jufta ghwa. akamde jufta ghwa. a si adua thrachane, kada blawudka dughudaft ghwa. a hne kaga dghuwudaft ghwaɗ kana zɗa giɗa ai ghulakakda basag nisschka ftaghuwa. a awusa nisa fta ghwa. akana saikaghda manthra saighnagh da manthra mbaldukambla kagh ku. kukwartik mbaldu kagh kna ko ɗarithiɗ mblakuwa talarghutalagh nisa ska talarittalkan nise naiga vjarha hne ski talaritalkan niss kwakwara talarin niss hakam wichik skudaga mage Zga tasanna zga blimva ai makda skwai ghurmbatha ska gole klakum tazne kada skwai wila skaggole ngaka skwa wilgwliv akasuk vilva nissda kada kada sukdghar wilchan dam ala kada mantigh dam ala kada kada wuzuzza, kwakwara <hesitation> wai nayatag alda wilee kaldgharka ga ndaghsana hne gan ngɗahaya, gatava ga lɓacha ska vaɗdghara, da suhumbitha ska vaɗdghar kana tagdawilwan nahaniva ai naikanai nghrighnagh sanankwa ko mbaha ska mbahtigh dafta aldafta yau kawai kakagh tadghuchane kakagh wuzuzza mannemanne ghanisane giɗa yarwa kagha, amanthra kuɗkagh yarwa a naɗngha naɗkagh yarwa gatag wil sana dagwil sanakna a naɗngha naɗ kagha, tarkna a giɗu lwa tare fich cha kwara fichna da kwarka kwara kihagwagha asaw watan fiɗva dajulwa wudklatama zudda kwara Aya nai aurega minga minmin ghnagha hastada kwara ko aurega kristana ko aurega wirna to dajuwa lwawde zucha kwara, nadughudaghmur da luwata juwaghmurda lwanne chakwara, amma gasinan ftafich hina kna saigha wuda <hesitation> kai nchanga wuva zga ghde zudka saigha to tithma vjarnotghuwa waiminiwai laga saighana e njur aughafakai wallai njur augha skina kwarguri kwar ghigha e nakwarghighfa kai, ska klalga zukaghfa giɗga kla ghigh kwarna ai cha chaminmagha ghigh kwakwara jumgidan radio wudhne a zudchakwaha chachan maghuwude cha chaminmaghaghe ambacha chamin kwakwara changa bbc chakwara to <hesitation> yanzu kna <laughs> yanzu kna kwar hasta kghigh kna, e sidakwar ghigh dughe-dughe gole kachgurda kada chna daida thaɗdgragh kule kagurda kada yafkaghnaya skikwari ghighanne.